gureje otel saɗɗe e yara naira ujinere tammere, shuudi ɗi saɗɗa bo e yaara naira ujineje shappandi ɗiɗi e jemma goo.